Mentri jiva caminannu ni lu centru di Palermu, vitti na porta aperta ca purtava dintra na zona ca mai avìa vistu. Iu trasivu e na vota dintra vitti ca era un jardinu chinu di pianti, ciura e di tanti speci di insetti. C’era macari na chianta nova e pinsavu ca lu patruni era amanti di lu vinu. Lu sciauru di li ciura era talmenti forti ca li lapi facinu comu li pazzi. Era lu jardinu di milli culura. Macari ni lu menzu c’era un lagu cu pisci e giurani. Chiù ncapu c’era na gebbia ca sirviva pi abbivirari la chianta.